Una escoba es un achiperri mu gastau pa barrel tarrafera, fusca i polvu del suelu. Enhunciona de horma mu faci. La escoba tie un hazi de cerdas que s'ajorran pol suelu arrejuntandu la fusca, i al movel la escoba dun lau pa otru, las cerdas entallan el polvu i lo arrastran pa un sitiu aondi se puea recogel. El puntu pa barrel de horma efetiva es tenel la escoba pegá cona superficii i meneá-la de horma suavi i de continu. D'esta horma, se puein tenel escamondás las superficiis i avital que la sociedá s'acumuli.